Laha iha mandeha mivanga hany amy toera lehibe regny na amy tsena egny, firy gny raha vanganao isaky ny iha mandeha?